أوه الصراحة خيمة على جمة جبل ياخي، تخيل المنظر السما صافية والنجوم فوجك والهوا نجي بارد، تحس إنك فوج العالم كله بعيد عن الناس والظجة، الجلعة العتيجة فيها تاريخ بس الجبل فيه إحساس بالمغامرة، والطبيعة تعطيك إحساس إنك تعيش اللحظة وتخليك تتأمل في الجمال وتحس إنك جريب للسما.